<noise> Iŋkondo no ane ayse mate no a yanayo go da. To ikonda wo day irikoy ka inga hari te, ago sanda innori no kan irikoy na iga hari yante igo labora. To <hesitation> naga di iga igay fodoze maryo ka ima kway ka iga nwari keki ima ya kika igay fuwo do. Yadin no irikoy niga hariyante, irikoya halitta ra no aniga hari te zama irikoy Kinga hari te ya din. Ama kway ama ye ki ka igo ganda labora no din no ifuwey go, zama fuu dai no iga ne, matakan harka te da no. Ŋga ka ci iŋkwando anay haa da ki ne mata no i yana yo goda, ay ne to ni di yadin no igo da. Inigey fondo ka ima kway ima ye ki ka. Zama ba faray ya no ni kway niga ni inga fondo ka niga di ñwari meyay ga ima kway ima ye ki ka ima gisi. Ima kway ima ye ki ka ima gisi, ya din no ingay hari te da. Ima kway ima ye kika, ima kway ima ye kika, yadin no iŋkonda wo, ba boro farta no Kwarey banda boro ni yanayay guna mata kana igo gi te boroga di fondayzo dai no iga gana ima kway ima ye kika ima furo iga gusay ra ya wo kine. Amma di manki ya din boro man bay mata kan boro ga yanayi fo bay da dimanki yadin, fonday zo din day no boro ga dii <noise>